أكلتي المفظلة هي الكبسة خصوصًا إذا كان محضر بالطريقة التقليدية كدة مع الدجاج أو اللحم حتى مع اللي بالتوابل، بالنسبة لوقت في السنة ألاحظ أنه في الشتا أحب الأكلات الدافية مثل الشوربة أو ال أو ال <hesitation> كبسة وال <noise> أما الصيف <noise> الأكلات الخفيفة.